Oire koruisi viava satori pavoi. Koruisi eke reru paurivere opitaisi erakoisi aisia paurivere. Voa rovio rutu resipierivere ira vearopievira vovataporo vosa, reraia reraiava. Vova taporonarua oripasa, oire rerapa rerapa ruipairao pauvere rera pevereit parivere uvare viapau oisio aue vova vosa rera kuriparivere rovipasa girisi parovere rutu. Oire oisi raga vova vosa reraia vaisiaroia ukaio-uvere, ari suka parovere rutu, auo vearopie vira rutu, rera iaa ukaio pauvere suit pievira rutu. Uva era evaisita ekee vovaita vo rera pauoro, rovurivoi vavoisiore osa riropaoro avaroi era viaita ari era pevereit parivora uvare reraepao riroa rutuva ruipa eke uuk uva, vovaita, auepa saete vosaita, koruisi, ari evaitai oavivu vatepaiveira. Voreita varauaro, riroavirutu ita eva vatepaiveira evaisi koruisi vosa. Vova vaisi ia ukaiouei vaisi opitaro aiorivoi, vaisi koruaro. Vaisi aiorivoi oire oavivuaita vatevoi ita tauvavi ita vore varaua. Vaisi koruaro osa vaisi aiorivere vearopievira rutu uvare vai eravita. Pevereit pariveira opitato uuh. Ora vavoisio vaa tapoita vosa, rera vaisi auearo erakoaro are eakevi rovirivere ari vearopievira girisi parovere, osa, vaa vaisi iaa rovirivere, iuu uva eisivi.